<hesitation> أكتر زك- أزكيا أكتر بستفيد منُّن وباخد من أفكارٌ و من حياةٌ مُمكن أنا أستفيد. والنّاس الّي بكونوا أزكيا دايماً عندُن إشيا جديدة، إشيا بي فاجأوك فيا، <hesitation> إشيا فعلاً إنّو بتاخُد منّا معلومات <hesitation> وأفكار جديدة كل فترة مسلاً بتا خدلك فكرة جديدة من أفكارٌ من زكاهُن. أو إذا انت شي مرّة عزت إنّو <hesitation> تستشير حدا بي موضوع بتئدر تستشير هالنّاس الأزكيا لا يئدرو يحللوك الموضوع، انت هيك بتكون أخدت كمان أفكار تانية غير الّي انت بتفكّر فيا. فا ما مُهم إنّو الواحد يعُد مع- مع شخص شعبيته قويّة ومعروف والنّاس كلّا بتحبّ عن إنّو يعُّد الواحد مع إنسان زكي و يستفيد منّو.